أول شي جيب خبز، بعدين حط <noise> عليه شريحة جبن أو لحم، وجطع الخيار يعني أو الطماطم <hesitation> أي خظار يعني تحبه، بعدين حط شوية مايونيز، كاتشب على حسب ذوجك، أخر شي غطه بشريحة ثانية من الخبز، وجطعه نصين وبس سندوتش سريع ولذيذ. <noise>